फिश् चोम्मुनिचतिओन् करे पानि लिके सिग्नल्स् किश्मन् सिग्नल्स् असे सिग्नल्स् दिये। सोउन्द् हो करे सोउन्द् औदिओ मनहेते चोम्मुनिचते करे अन्द् बोद्य् मोवेमेन्त् असे बोद्य् मोवेमेन्त् औदिओ मनहेते। छोम्मुनिचते करे अरु प्लुस् अरु एलेच्त्रिचल् पुल्सेस् प्रोदुचे करे गेन्त्ल्य् हेते चोम्मुनिचते करे लिके हेते गोम् पये। जे हेतु प्रेदतोर् होइ य फ्रिएन्द्ल्य् होइ फिश् तु ओपजित् फिश् तु प्रेदतोर् होइने मनहेते कुन्तु पुर्पोसे ओकने असे उसोरत् मनहे। अहि असे उसोरत् कुन् अरु हेतु अतुन्तु बोद्य् लन्गुअगे होइ लिके हेते हेअद् मोवेमेन्त् करे प्लुस् बोद्य्।